Tomi yahan vuluko ha mayo koh vendu, aran nii tomi wawi vulugo miyahai nonnon mi wata wondo am pamarel tomi wawai vulugo bo miyahan be taya je jogata'am hado ndiyam mai tami muta bo mitabbitinai nder ndiyam mai wala kada sai mi vula no e'ata'am.